Kuntiňoo i ka a peňee ňaamiŋ, kuntiňoo i ka a sanba kuŋ, kuŋ dadaa yaa le, a ye poroodio maa a la, niŋ a ye poroodio maa a la. aperee i ka fenkoo taa le <hesitation> peňee taa le i ye a peňee a ye taa kooma, aperee i ye a siti juloo la.